Fiteny voalohany malôha i firenena am'zao tontolo zao misy dimampolo amby zato, izy koa atao samy miteny fiteny roa roa aby zare jiaby zaigny zare jiaby zany <hesitation> mahatafaboaka telonjatow dikan'zany telonjato eo ho eo ka- i fiteny maneran'ny tany.